<hesitation> Karazagny telo ranon-draha fa- fagnadiovana fampiaseky: mampiasa ragno tsotra, mampiasa liquide vaisselle, avekeo mampiasa ranon-tsavony na mampiasa savony.